Zéro, roy, efatra, <noise> enina, valo, folo, roy amby folo, efatra amby folo, enina amby folo, valo amby folo, roapolo, roy amby roapolo, efatra amby roapolo, enina amby roapolo, valo amby roapolo, telopolo.